Eee, ny mampisy filamina ny firene raiky moa zay da ny fandehansoa ny asa sosialy, ka laha io ny amandeha dafa milamy zay ny firene, azo lazay milamy.